مشروبي المفضل هو الشاي، <hesitation> وطريقة تحضيره أقوم بتحضير كيس شاي وتحضير وضع <hesitation> وأقوم بوضع الماء <hesitation> ليغلي ثم أقوم بنقع الشاي لمدة من ثلاث لخمس دقائق، بعدين بصب الشاي في الفنجان و <hesitation> بضع السكر حسب رغبتي وبس يكون جاهز هيك.